طبعا افضل اجراء هو مكالمة هاتفية، لانني اشعر انها تعزز التواصل الشخصي بشكل اكبر. من خلال المكالمة يمكنني سماع نبرة الصوت والتفاعل بشكل اكسر مباشرة، بما يساعد على فهم المشاعر والافكار بشكل افضل، بينما الرسالة النصية قد تكون اكثر ملائمة في بعض الاحيان، الا انني اجد ان المكالمات تعطي تواصل اعمق.